Son brava eccomme se son brava, mi gh'ò unna terrassa che o l'é un spettacolo! Co-i fiori e e ciante gh'ò unna connescion pròpio, unna relaçion: capisco quande stan mâ, de cöse gh'an beseugno, ma l'é tutta esperiensa, no m'à insegnou nisciun. E no conoscio i nommi.